أحب إني أروح رحلة مع شريك حياتي، لأن الرحلات معه تعطيني فرصة للأستمتاع <hesitation> مع الشخص اللي تهتمين له، لكن الرحلات مع االأسرة- والأصحاب حلوة بعد بس لأنها مليانة ضحك وذكريات.